Elimu yatite hadhi kwa jamii, kwasababu elimu ni nusea ujinga, kwasababu muntu wasomire, ukatanga, iravia aha ni hatari au ahaa si kusina. <hesitation>